କୁର୍ଶୀ, କୁର୍ଶୀ ଅମାଂକୋ ଅଥା ବହୁତ ଜୁଡା ଥା କଲେ କି ଅମେଂ ଅଥୀ ଭାଈ କେ ହମେସା କୀଛ <hesitation> କାମ କରୂଁ, ଅସୀ ମଜା କରୂଁ, ଆଈ କୁର୍ଶୀ ରେ ଭାଈ କେ, କୁର୍ଶୀ ରେ ଭାଈ କେ ଅମର ଦିନ ବିଠୀ ହୈ, କୁର୍ଶୀ ରେ ଭାଈ କେ ଗେମ ଖେଲୂ, କୁର୍ଶୀ ରେ ଭାଈ କେ ମୂଵୀ ଲଖୂ କୁର୍ଶୀ ଜୋ ଥା ଏକ ତରହ ସେ ସାଥୀ ଥା, ଜିନତେ କେ ଠକୀ କେ ଲିଏ ଅମେଂ ଅଥୀ ବାସୂଁ, ଅଲେ ହମେଂ କୋ ଆରାମ ଲାଗେ, ତେଲା କୁର୍ଶୀ ଜୋ ଥା ଏକ ତରହ ସେ ଅମର ଯାଦକାର ଔର ବହୁତ ଯୀ ଅଚ୍ଛା ସାଥୀ ଲଖେ ଥା।